Harina tiriku pegua jeta yaema moa moa guiraja ovevii yae ma <noise> añave oñenee, guiyape reta avati pegua seve ikavi jokua kuape yau,